इंडिया के लोग सब आपण अपना दिस के आलग आलग मतलब खाया वाला फेमस फेमस चीज सब बा । जैसे की नॉर्थ इंडिया बेसी मन पारैया तंदूरी चिककेन पालक पनीर राजमा चावल आरु परोठा छोले भटोरे । कड़ी पकौड़ी रोजाना झोल मखी दही रोटी पंडित छन्न कबब उ जैसेकी साउथ इंडिया के आदमी सब बेसी मन परिया । दोस उप्पाम समर रसमालाई हेडबद ब्रियानी आपना पुतु फिश मोल आ एआस्त इंडिया के आदमी सब बेसी मन पारैया । मसर झोल लूची आलू उके बाद चिंदी मलाई कड़ी संदेसी रसगुल मोमो थुप घूमी आ वेसत इंडिया के आदमी सब बेसी मन पारैया । पौवाजी ढोलख थपल गोन फिश करी वंदी गालू सिरखंड मसमेल पौ बाद पौ पुरानो पोली आ सेंट्रल इंडिया के लोग सब बेसी मन पारैया । भूते का के पोहा दल बफल चालक दी पाथी गोयड़ भोपाली गोस्ट कॉम कबब मलपुव आ नॉर्थीस्ट इंडिया के आदमी सब बेसी मन पारैया । जन कहर पीठ चुबउ ।